Woyaa anin fed, woyanii anin lilla kayenno fed saruniay, saruni ama iyo kamis, woyan sun chollea, woyan sunii mal at kayetetuu lilla si hinkabn malsun, woya si hinkabn malsun ak cholle won tante midafeta, woatin fichan ijemte ama laffir marteet akum feet marta amo woya lilla sikabd cholleamuey.